Wor kun wor inama dikeyoatii inama kunne holefa sirba horifaa fan dani hori farseni hori goranii ada ishia iyo gamad ishian sunni mal gamad kar murt inama kun inama oblea jiruu ka amine gal ira duf hinben dub inama kana ka obolomat hori gorani mal woga gete sagale wolin nyateni wot kolfeni ak onoloma wot kabetenii.